स्पेस त स्पेस त सबके थाहे बा, सबके थाह न हो सकैये । आब स्पेस हमनीके आब जैसे इ धर्तीसे उपर बाटे। स्पेस ऐसन ठाउ होगेल जाहा हावा पानी कुछो नैखे। हमनीके उजगा केकारोसे बोलेके चाहम न तैयो न बोले सकम काहेसे हमनीके आवाजे न जाइ । आ सुरू बात त इ हमनीके स्पेसमे असंके न जाए सकम, असंके जाम न हमनीके स्पेसमे त हमनीके है जौन शशिर बाटे न फुल्के आ फुटजाई असंका चिज बाटे स्पेसमे। आ उजगा हावापानी कुछो न रहैये त हमनीके जीहु न सकम । त ओकरा लागि एउटा स्पेशल सूट रहैये। उ सूट पेहेनके उपरि जाएके परैये । आब उइहे वैज्ञानिकसब स्पेशल सूट पेहेनके स्पेसमे जाइये आ उजगा खोजी करैये नाया नाया चिजके । आ एगो चिज थाह बा हमनीके जौन हमनीके धर्तीमे समुन्दर होगेल, समुन्दर हमनीके आब आसे पास न बाटे आसे पास मतलब हमनीके जमीनमे बाटे हमनीके इहे धर्तीमे बाटे । त हमनीके कथी बात बा इ कि हमनीके इ जौन हमनीके धर्तीमे बाटे है समुन्दर उसे बेसी खोजी हमनीके सपकेके कर्लेले बारी । जैसे कि आब समुन्दरके अभी मात्र छबीस पर्तिसत ओकर खोजी होएल बाटे कथी कथी बाटे । आ उसे बेसी सपकेके खोजी होगेल बाटे अचम्मके बात नैखे इ । आब स्पेसमे जाएला हमनीके असंके न जाएसकम ओकरा लागि कथी रहैये त रॉकेट रहैये । आब उइहे वैज्ञानिकसब सब रॉकेटमे चढके जाइये । आ स्पेसमे जाएला बहुत टाइम लगैये, सालो साल लाग जाइये। आ सालो सालला ओकनी उइहे वैज्ञानिकसब उइहे रॉकेटमे खाइये पियैये आ रहैये आ जाके उजगा खोजी करैये । S